Ne mwina kundu kuvanga lekulunda malu kulunda ngatu lina napenda napunda san nkukunda nemwi sana nana kulu kulunda na pano nikala kalwa masana kulunda tukalunda tukalunda na kunda sana kulunda. Ne mwina unene mbuzi ya dini kulunda sana pano nkiwa kupita kuchicha chanika lunda san nyimbo ziyadi kata ziya kwea mpwene uliku tutoa chakwe masaa mwaipaja ni enem nyi- nyimbo nyii nakunda saa naya ni kweyena kulu kulunda kata manina ani kata mani kulunde eni chizize na lunta silei